F- <noise> fomba fampiasana aspiratera ndraika raha araky fahafantarako ananjy a dia amy efitrano misy an-tegna, dia atao madio sara be, zany hoe arahina sara zany, fantarina sara zany hoe ity efa narahina ity sy narahina, fa raha ohatra zany hoe i narahina mi dilirinao dia sy narahina miteraka vovoka hafa avy akeo, dia miparitaka an-dragno akao foagna avy akeo.